﻿Eki- Ekintu ki ntaryebwa, nyowe ntakure nabazaire bange, nkakura naba sister ba- nabagenzi bange baitu ekyamahano ekinahuriire kuruga mubagenzi bange kungamba nti mukaaka wange owakuzaara baaba wange niwe yaisire maama wange habwensonga yokugamba nti baaba waitu akaba ayine ebintu bingi yafwa bwangu kandi maama waitu yasigaraho akyaari muto, kaaka waitu obu yarozire nti onu omukazi nasobola kureeta omusaija ondi mubintu bya mutabani we, yasaramu yamwiita, nikyo kyamahano eki manyire.